هنجيب من كل فكههااء قطعه او قطعتين ونبدأ نقشر ونزبطها ونقطعها في الطبأ وبعد كده نحط عليهم شوية زبدو اللي هو اللبن رايب بالفكهه ونئلب كله في بعضه وكده بقى معان